أعتقد إني راح أختار بيت الشجرة لمعة لإنو أنا بحب مبدأ الثبات الأصل في <hesitation> في الوجود البيت هوالثبات، مو جصة ماك بيصلح للسكن لا ما بحب جصة ان شي يكون متحرك جاهز للحركة بأي وقت، الثبات أهم شي عندي.